Makina e qepjes funksionon duke kaluar një fill nëpër gjilpërë, e cila më pas e shtyn atë brënda dhe jashtë pëlhurës. Një mekanizëm poshtë mban njetër fill, që ndërthuret me atë të gjilpërës për të formuar qepjet. Ky proces bashkon pëlhurat shpejt dhe në mënyrë të njëtrajtshme.